Mënko kate udeyar, uleer wí mëntíb wí bá bëko bësotiyo ame kalik kajá këpëndul. Iwín kaloŋ mëntíb bul këwín mëlik këma já tula dí bul. Cúun udeyar bëko banaţ bí.